בעטס נוצן זייער פליגלען צו פליען אבער אויך נוצן זיי עס זיך צו קענען ארומנעמען ארום אינסעקטן אדער פרוכט בשעת זיי עסן עס. אויך קענען זיי שלאפן אין זוניגע פלעצער און זיי דעקן זיך צו זייער אויגן מיט זייערע פליגלען.